والله اسبوع ده شويه خلاص عندي مشاريع كبيره خلاص في راسي ، لكن اعمل ليك برنامج مضغوط شديد فيه جري شديد ومتعب عشان اقدر اعمله اول حاجه محتاج اعملها هي بطلع رحله اسافر فيها علي السودان ومصر وبيكون ترتيبه كده اول يوم حاركب الطياره علي مصرتاني يوم بقضيه مع امي في البيت ، اليوم التالت ببتدي زيارات للاهل ، اليوم الرابع حاسافر بورتسودان ، اليوم الخامس حاتحرك فيه علي كريمه ، اليوم السادس بقضيه مع الاخوان هناك ، اليوم السابع بتحرك عشان اجي راجع